Linnukidest ei tiiäq ma kah'os väega midägi. Agaq ma arva, et egä asi, miä linnugi pääl om, om väega tähtsä, selle et kunagi ei tiiäq, kuna või ollaq tuu üts kõrd.